Tanjon'ny paosy madinika amin'ny jeans regny: kajiana vôla. Aminjay ôhatra misy vôla tian-tegna tsy ho hitan'olo zegny, asitrika hely agnatin'ny paosin'ilay jeans ilay hely igny fôgna. Aminjay izy tsy hitan'olo.